Nono ga egwu gwu iri ina oven inyi asom ama oven anyi asọm anyi ọsom <noise> adobe nang azene beng eje uma yẹ ọven ubi or beng uma ye aven ubi uma ma ye orok usang-o-era beng anyi mọni uba ufe beng anyimoni ekpe oday ufe <noise> are da yene mọ uwa janwe wa ekpe udag ye ufe janwe wa name nyi mọ anang abazi ja mọ usang asi egono ye anyi osom onyi ama ọven onme anyi osom namo-mo-ma adom ayo gbogbori gwud, na mo uciviri adon ayo ana mọ mi uciviri adon ayo obazi umu uchere adon ayo ugomo uye enonong obok ye agome anyi onyi ese re ma ada eyeng ozeng gbogbori gwud anyi osom ebani ye ato ma oven itat ada ifa anyi osom ama mo ma adon jang anyi obazi ye unung, ato ma oven job akono mo gbogbori gwud anyi osom ama mọ ma adọn jang anyi obazi ye unung asi egono ye anyi osom ato ma evak oven ada mọ anyi ọsọm ma di adọn jang ere ese ganwe obazi ugomo <noise> uda enonong umye wang nwa ena edow ene obok ye enyi onyi e-e wa aye eto enonong <noise> egbege ejara egbege nugo utu ma asom <noise> ma agobo ogbe ma agobe dong ma-ma babo ma-ma gwawo ma-ma baka abo ma-a inuk ugom uciviri eto ogbo <hesitation> oven ye emo adoro are ere ga idom ge mo enana ma-esanwe anug utu ayo enege ye ẹbani ye egomo use eruk ekpi ye ebani egomo uso nop ekpi ye so, wia be egono akake utu enu-nugo ne ada ne ni da asom ba gbogbori gwind nang da nẹ ni ga orimini ada babẹ gwud ga orimini da gwawo ga orimini da asọm ogbon ga orimini da asom abo ga dọng ga orimini ma ese amue anugo utu ayo enegene oven yi da ye nsong moni mfe amue wa-a <hesitation> egọnọ arse ara ana ama oven na oven achere, are ọvẹn yẹ ne ni na etoni oven ye ere ene ebamọ izɨ̃m e̱bi izɨ̃m ebaba je wabe ebani eto egbe be̱ng ye̱ izɨ̃m ebaba ga onme ye̱ e̱nung ebamo egbe beng arc ana ma oven o̱nne ewo agomo ọven ubi adogo yẹ udun be udum ọven ubi nwe emo anug agọmọ jẹ adogo ye ege ye ẹk pokpo ye amumg ama ususo ara ana oven onne enyi abọm egono ara ana mo nang, ma ga eje obazi, eji-eje obazi unung ube ga eje egbangi izɨ̃m obazi mu unara ne ga o̱bok urọ o̱bọk <hesitation> wa nuhe egọnọ utu enungo nugo utu ma abọm anugo utu ga etu ye enume erimi obazi ga nẹ enung erimi obazi, noro ga uso abẹbẹni ama oven agọnọ are ọbazi ura uru uyene ye na oven ye enung eshi ga uso asom arboni ana oven ye enung eshi ga uso-obazi <noise> ga ye odo ọbazi ubere je ganme, obazi ubene aga ekpokpa ana mọ ga izum uru yene ye unu uyeneye. Egbege ejara egbege, ma egbe anono bo gọnọ arẹ wa obazi ure uru ugo goi ye so gbe oven ma jang enana ye, anung adoro anẹ obazi jẹ namọ ga ibẹbẹm, ama ọven ga ibẹbẹm obazi uru uyene ye ga egogoro sẹ odtm uyeng ertma efa efa yẹ ẹgbege ejara egbege, egbege ejara egbege na mo ga ẹtu ye eshishi ma obazi wẹ uto yẹ wo gọrọgọ ye ma-a ẹto ma ẹkpẹt u-u-uwa ususo uru bai ye iztm ga egbege ejara egbege da nu nu go utu ọme ga uso asọm anugo utu aneb ga ime ẹtọ ogbo emo are dong ye akọ ga eyeng omung jo ebeni egọnọ anu anugo utu ọnnẹ ọsọm asi nung uton umyi. asom une osom gmo umineb egono anugo utu ubi osom asi nung uton ungi asom une ọsọm gwo wa ọsọm ubi, wange ena nwed obazi edoro ene dọng ejara dong ne eko ga eyeng omung ja ebeni egono amugo utu onme obazi mẹ ejanga ga uso asọm mẹ ẹjamga ma gu uso obazi me e janga.